Ny jolo sy rice e, io moa da tsy igno fa vary misoa sy masaka, ny fufu da tena anisan'ny sakafo malaza a Nizeria any A Nizeria any koa, ny olo any da tena mampiasa menaky palmier sy ny mena-boanjo